Odamlarni genetik modifikatsiya qilish juda ham ahloqiy emas. Chunki bu narsa odamlarni ham suniylashtirish degan bilan bir xil. Va buni qilib ko'rish juda ham ahloqiy bo'lmagan bo'lardi. Chunki biz tabiiy va tabiiy jonzodlarmiz deb o'ylayman.